Yo konpén thiokhonté ngana gni ken nkonpé a kharlémé ηa makha kenke a néwé gnani, kharlémé ké woutou a na ro botté ké, canard ké bé gayé, angana ro botté ké a na filinka, anga filinkana katta téyé gna ana filinkana katta téyé a na wougni. séla nga filinkana katta nogué gna kha a na filinka katta nogué a na wougni.